<hesitation> Lamasina fanjaifa, marobe ny <hesitation> ny fagnazavagna mikasika anazy, fô le tsotsotra zô, le oe taretry alaigny atsôfotro am filo de misy dynam- na -na oe misy dynamo misy le elektriky moa io zany de misy lai-mani- manivel a, de le hoanle manuel zao misy filo zay atsofotronao akao de <hesitation> asiavagna taretry de <hesitation> igny amnjaio, izy mits <hesitation> izy ahodigny am tagnana io de mifandraika amle misy filo de mitotototo maeky de igny amzai mahatonga izy manjaitro lamba.